मय अभय पता पाओ कि मिर घर मे पाँच जनी पहुना हटकना खान अवैया हए । बे पाँच जनै के ताँहि मोय आधा घण्टा में खानु खावय के पठान के हए । कहेसे मय सबसे पहले कमाए एकदम हल्दी औ जल्दी पकने वाले मतलब सामान के बारे मोके सोचनके है ताकि उनकी हल्दी खानु खावयके पठान हए और मिठो खानु खावयके पठान हए तो मय जे चीज़ के बारे में बढ़िया से विचार कारण हए। जक ताँहि मय का करसकत हौ कि हल्दी, बालों, खानों का हाए जैसे की मैं ठुर्रि पकाए सकत हौ । लबा पकाए सकत हौ । चना भुजके खावए सकत हौ औ अइसि करके मोके रोटी सोटि खावान हए कहेसे मय चिला डार सकत हौ चिला एक दम हल्दि रोटीको करता काम करसकत हए । और चिज फिर हए बो के संग संगय मोके धनियाँ बालो नुन खवाए सकत हौ । आलुको कुचला कर सकत हौ जे चिज हुइ सकत ए और इनके संगय मय का कर सकत हौ कहेसे मिर घरमे अगर खिरा हए गाजर हए इनके सलादके रूपमे फिर दए सकत हौ जे हल्दि औ मिठो खाना बनाएके मय अपन घर मे आनबारे पहुनक हटकना खबाएके मय पठा सकत हौ ।